Hūi! Tita! I kōkua naʻu ke ʻoluʻolu. Nui koʻu makemake i kēia paleʻili nei, eia naʻe ʻaʻale loaʻa koʻu nui. Loaʻa wale nō ka liʻiliʻi keu, ka liʻiliʻi, ka lōpū, a me ka nui. Ke ʻimi nei i ka nui keu. Hiki papa iā ʻoe ke ʻimi i hope paha, ma ka waihona hoʻāhu, inā ua loaʻa paha kēlā nui?